nako ngoji manege yang tosiodaka bank manege ena manege alat womasdidingoto pipi deo wa gogono nanga pipi di saat ngone nanga kebutuhan atau nanga riaka nanga kebutuhan dejoma gajoko bolo manege ngone manege kawo pake bank woja transfer manga pipi to ona ika manege bank manege ena ma ma guna kai ngoe ketika nyawa jo susa woma teke kitingakika ona keoka naga ngone keoka naga de joma telpon ino de joma gajoko pipi maruka bolo joma gajoko pipi manege so nako ena manena zaman sekarang manena kan iseperti jojoma kauwa jojoma la kawoma wa amplop uku de wosdingoto nako manena kan sukur sukur alhamdulillah ena isuwutu manege ma bank so kaje woma dingoto nege oka bukang woma pake woma dingoto manege.